منزل احلامي <hesitation> تبدا دار ياسر محلاها كلاس <hesitation> فيها نوع من الحداثة ونوع من التقليد يعني حاجات تقليدية <hesitation> فيها جاغدا <hesitation> يبدا متوفر فيها كل متطلبات لي انا نسحقهم يوميا <hesitation> كل ما هو جيد بالنسبة لي